Ewa aminay aty bôka misy izy io itanao ranon'ny Betsiboka io leroa? _x000D_ ranon'ny Kamory io mena maty raha io, basy zany anao tef- nefa ranon'ny Kamory ndreky! mamy ein! _x000D_ Anao zany mampiasa ranon'ny jirama matrabatraba tena draba maty raha io, basy anao te hisotro ranon'i Kamory mamy tsara, donc za mila mampiasa filtre à eau, filtre à eau za <hesitation> aidina anao anatin'ny zaka io rano mena io, bakeo izy to zany misivana raha io jusqu'izy lasa transparent kara rano madio mangatsakatsaka iny; afaka misotro kamy anao bakeo.